أفضل طريقة لبدء يومي هي تخصيص بعض الوقت للصباح، نقرأ قرآن، أفطر ،أبدأ بفنجان أهوة أوشاي ثم أقرأ أو أمارس بعض التمارين الخفيفة كده- كده بكون مستعدة لليوم وبكون سويت رياضة اللي بحبها.